Wen no'j xuq kee kb'i'xik chu ri aceit kb'i'xik ¿chelola' ch'maay xtiqesaj le la nim, nim <hesitation> u nodiiy chikchi' k'o nk'ej chik chikchi' ri nk'ej k'o nk'ej ichaaj e qb'iij qe este xuq k'olik aceite chriij qesaj aceit chpom e no'j más la' ri ch'maay k'o raceiti'l i si qal chikchi', nk'ejchik pooy li repooy k'o raceiti'l uche xuq lo qatz qache qatz ri aceit chriij ri kiryaa ri saq rwooch no'j más ri la' li ch'maay k'olik raceiti'l k'o nk'ejchik chikchi', la, la la <hesitation> lach'maay k'lik raceiti'l la k'o nkéjchik chikchi', la, la la <hesitation> castiy kuj cha'qe chre' xuq mom aceit laj, laj <hesitation> ichaaj k'o kow por ejemplo ri qb'iij qe ri knaq' ri knaq' xuq k'o raceiyti'l ke taq qtij jun kumb'al i xiq tiij ke'knaq' ri raat, ratiit mit b'antaj k'eex chqe kum xuq k'oo kiryaa' aceit sicha' la, la <hesitation> k'o aceit kb'i'x che' la knaq'la ch'maay y k'o nk'echok chi' la. la <hesitation> mostaas kujcha'che xuq kee xuq k'oo raceiti'l taq qe qtiij a xuq kela' mom mom <hesitation> ochoot kujcha' xuq k'o aceit chpom ke taq xtqtij si k'o kumb'al tjim qtiij hay mele rii'ratiit xtna'taaj o xtk'iiy qk'u'x uche xtiq b'an r'uuk' i sicha' qa qatz xtiqtij por ejemplo la'li knaq'. Kke kuj cha'nk'i ri q'eqa knaq' la xpley, la nmaq knaq' tob'iiyche ri nmaq knaq' naad xuq aceit chpom no'j re li q'eqa knaq' le panaguan kuj cha' che' a xuq k'o aceite taq qtiij a kk'iiy qk'u'xk'o che kumb'al qtij no'j taq qal a xuq qal k'chi' no'j xuq kee xuq taq yaa k'o yab'iil puq k'u'x xaq kirb'an k'eex la' le knaq' chqe la mi timb'iij nk'i la nmaq knaq', la q'eqa knq' are' k'la' no'j ri, ri <hesitation> ri la' li xuq qb'iij qe chre li pooy kujcha'qe xuq k'olik, k'olik qe'n aceite chpom no'j xuq más acite k'chi' la ch'maay k'o aceite chpom are' k'ri' kinb'iij wa' la ke k'o aceite chpom are'k'la' la la <hesitation> ch'maay la saq rwooch xuq naad ri saq rwoch naad aceite chpom no'j li knaq' si k'olik nim aceite chpom.